दुनिया में लगभग लगभग हर जीव जंतु के पास आँख होला। और ऊ बढ़िया से देख सकेला, लेकिन हमरे जानकारी में केचुआ, कुछ प्रकार के साँप और छछूंदर और केगन के कुछ प्रजाति देख नहीं सकेले।